اي- الحيوانات <hesitation> البتغير لونا على حسب طبيعتها او على حسب الحتة اللهي قاعده فيها او مسل- <hesitation> على حسب الارض اللهي فيها او البحر اللهي فيها فبتغ- <hesitation> اوالشعب المرجاني بتغير لونها عشان تحمي نفسها من الحيوانات الأكبر منها عشان ما تفترسها